نعم، من المهم متابعة الأخبار بصفة عامة لأنها تساعد على البقاء على اطلاع بما يحدث في العالم، مميزاتها تشمل تعزيز الوعي الاجتماعي والسياسي وتوسيع المعرفة، بينما العيوب تشمل إمكانية التأثير السلبي على الحالة النفسية بسبب الأخبار السلبية أو المبالغ فيها.